La xen júú kiee’ my ú, my ú jö re lɇ sý jö to lla dxá kóó’ my ú jö xa köö ï e laa’ e jmⱥⱥ e jnéna, e jna, edsel jná ïïna e dsel jná e lyna e re jɇɇna míina i bii jmⱥⱥ dxíi e la ku xen kö e ta jmí’ kié’ lɇ e ‘nⱥ’ kieera e re jɇɇna míina e re jɇra kö my ñíra köö je jia’ re lí fó’ re tyna e re jɇɇra e jö fí kié’ my ú jö, ejö ko juó’ ejmⱥⱥ e jö néé’ dse dsaána jná kié’ ejö.